نتصور مهم برشا أن شباب يشارك في الحياة السياسية ويكون عندو دور ويكون عندو رأى اه رأي خاطر شباب هو شباب اليوم باش يكون بعديكا هو يشد المشعل ويكمل اه الثنية يعني وعلاش لي بعديكا ول هوما رچال سياسة لذلك اه لذلك من المفروض أن الشباب يدخلوا أكثر في الحياة السياسية.